To a ɗanan a nyifa yiite ɗum woni komɓi ma fu ɓanɗa nonno a nyifa kala sonyo kala sonyo pat toma jei television ma on jei salula jungo ɗo on fu a nyifa se a heɓa a wala a itta numugo ɓo ha ɓer'nɗe ma.